لما نبي نربط- نربط صباط أو السبيدرو نجيب خيط <hesitation> خيط السبيدرو <hesitation> فتحة السبيدرو يعني، نبدأ من تحت لفوج وندخل فتحة- فتحة- فتحة- فتحة، وندير عقدة بسيطة يعني، ونجمع الطرفين ونربطهم علشان ما يتحلل.